Navadikina mpagnosavy ho lasa amboa aho. Da gny fomba hataoko mba hahafahako mifandray amy gn'olo hafa zany mba hitatarako andreo hoe ino gny nahazo anaha, asehoko andreo gny fomba fataoko amy tamy naha olo anaha, atoroko andreo gny toera fandehanako amy naha tamy zaho mbo ny olo, sy gny raha ataoko sy gny raha tiako rehetra mba hahafahandreo mamantatsy hoe mitovy aminaha amy le zaho olo igny i le zaho amboa zany. Dra amy zay fotoana zay afaka fatatsindreo hoe izaho nivadiky anigny.